Hoi solot ge ngone oro ena ma kunci rasi, rasi karehe ngone so ma susu kunci ge toma slot ma alu ge sema ena ma tuso, rasi ngone so masusu rai rai ngone fo fri ena, fri ena rai ge ena ta hoi ma.